Ame̱ alung isi me̱ <hesitation> aki maba ani naa makwo <hesitation> otsiolechu eeyi aba hanini kini weje dii ekana abi sina me̱ <hesitation> etse nom ijiji waa isi <hesitation> etse ong inyi abi yi aba na awolechu ochie̱chie̱ atsi olechu ochieochie aba yo̱ aba yo nena, olechu odaapa aba yo aki aki makwa ololechu aleeje ade etse me aba adeta otsoneje naba ani <hesitation> nena na angba okung yo me̱ nena na angba okung na me̱ onu aba kpoyi aki mizenze me. Akpoyi me̱me̱ akpoyi me̱me̱, enime na nu <hesitation> nimotsi engba me̱ enime nanu kalung surpose ona me̱. Aki eni aba ana fuo, eka adetse napu izenze apu ize̱nze napu izenze <hesitation> neeje ade̱tse̱ me̱ na ba pu mi kpifyo izi izi izi izi izi izi izi babi babi nichwi ni community eeyi ona na ba ninkung inana kana kana izaklee isom, ozotsichwi aeje ade makwa ala zatsung neeje ade makwa alii ikpifio ong waa neeje ade no odemotsi adung aki eni aba nina oruna nena makwo ona netse makwa ali na kpuu aleni iywa ni makwo ojwabuode keni yeeje adi izenze nabiku na kpe̱. Na yo̱ oru alanua koru me na kwenze eeje adi izenze aaya. Aki eni aka inggo ambwa aka tsitso, na biyi moga abi yibwa. Yebuo ala akwa o̱ko̱ me̱e̱ <hesitation> nendi ibua oba zi dewa e̱nde̱ on nakwa o̱ko̱ neni aba azi mee. Nabi ikuna kpe, na na ayo oru alanua koru me̱e̱ aki eni ha nini bi me ana ba kaba adi akwa kani abi ichwi me̱me̱ naba ba azi na me̱me̱me̱ <hesitation> mali olechu ba anini ki bi eka ana kini ba ayo aki imime aleni moma tayame̱ ba deta otsoneje. Aka ada akwa me̱, akawo ichwi alena, iywi o̱ ichwi inyi aleni aba ma ahime abibi mime o̱ abi ichwi makwa linama taya mataya mataya kpeem aliba mame̱ naba deta onani eeje okiko bwa oru ame̱ nadeta <hesitation> ozozi alini aba zi ichwi oru me nazi. Naba hani izonyi kpe naba boru aba kung kaba yo̱, inzionyi aba atsitso̱ atsung. Wa ba atsitso atsung me̱me̱me̱ ichwru ya. Okara aba ani na. ki eni zi akeni ako̱ eyen aka aba zi, wa alaaba zi me̱ baka ayo, ba oyoyo ali i government ani ba ko̱ba kayo me aba lana kpe naba ni neka imogo kungsi nechu inzionyi eka imoga kung ya <hesitation> ninggo inzionyi <hesitation> na ayo eka me̱me̱ya. Na fuo ekani abina mi molechu aba tsime kie kini deta otsoneje kitsi kina ga alaba akpoyi me̱ kung kpoyi kwa. Naba zi, naba zi me̱me̱ ichwru ya ichwru sam sam sam ichwru omuya. Akeni aba hanini ichwona wa ibaabi kaba ayo, kwieru ame̱ notsitsi. Ki izakike atso yieru, papo̱o̱ atso yieru baka yo, ba ayo notsitsi onodemotsi ong si me̱. Aki odemotsi ong abi si inisi na inisi gbaa aka ayata because na akwieru ame̱ okpoyi okpoyi. Wa kwieru ame okpoyo kpoyi ka kwieru ame okpoyi kpoyi ya inisi ya inisi ya sam sam sam sam. Kini oru ako ko baka zi waba zi kpe. Abalame̱ na ba adeta iko̱bo̱ okwo kwo <hesitation> iko̱bo̱ ame naba akwo me̱me̱ maba ani fuo, manung ni tsi. Aki naha ni izi ana baka na izi ana baka na izina baka, na akeni aka waa izi, izionyi kpe ikre aka tsitso atsung aba zi. Okara anung ziengba ngba ngba ngba makwo ojwabuode na yeka ame̱ me̱me̱, na yeka ame̱ me̱me̱ nabi iko̱bo aba azi na bi iko̱bo̱ aba zi me̱me̱ na zi me̱me̱ akpoyi yana akpoyi ya akpoya akpoya kpoya. Eka otsikutsi nom eka otsikutsi nom. Ako okara atso yieru ko̱ woru ana bayo. Malo lechu eeyi abi kuna kpe̱ akeni na hani keni ka ayo oru ala angba ki ki ikpifio eeyi ki ende ochwi eeyi kpoyi naba ju hie aka tse̱ ke ka eeyi ke eka ngba deneeyi, naba ju hie̱ aka tse ki kiyo kung kpoyi makwa alaba zi waa ijiji wa alaba zi me kung ba angba deneeyi naba ju hie aka tse. Aki ni iko̱bo̱ akwa, na ba azi kpe. Eehee, fuo, me̱me̱ notsoneje ani ina maa? <hesitation> wa zi me̱me̱me̱ kofu me̱be̱ obaba obaba tso emgba kpeem aba adowu ya. Aki yegra adowu ki yegra adowu naba wi ijinyi tsitsi atso engba otazi otaya kung iname̱ aka bibu kofu <hesitation> otimanyi waa me̱ kung abagbaje awa kabibu zi engba bi, obabi bu pe̱te̱e̱ abi chu utsi ame̱ ali isi me̱, wu chu utsi ame, wu chu utsi me̱ya nome̱ wa bi ru ichwi motsi ma wi ruru ya na. Kini aba aria <hesitation> nonyi epa, eta enyi kpem kabi bubi kani agapua waa atsitso nikpifio izi izi izi izi izi iza alina pua atsitso me̱ ali angba keni ani awo̱ eeje doru otsitso waa ali zaklee me̱ keni ba ani awo bi tsi <hesitation> si akpana ko tsi oru keni bani awo̱ kini bu iko̱bo̱ la ninggo̱ o̱ kini abani awo awo izi opa oru otsitso, keni bani awo awo zi obi jiabu. Akeni aba ha ni awo awo izi obi izi itete, itete neni iyiang me keni aba hani awo baayo ana awo ba ayo ana, ya bapu me̱me̱ waa ki atsitso̱ ni konyi ta onu nogbogba isi me̱. Nabi kuna kpe naba ani akeni aba hanini keni pu inze̱nze̱ waa keni weeje di, nabi maro̱ apuade. Nabi maro apuade ame̱ nadeta oworu zi noru azi, noru azi <hesitation> mali okora ine̱me̱so, nineme makwa olechu waa nina kpeem ki ju makwa me̱me̱ <hesitation> angba alung ineme na, angba alung ne̱me̱ angba alung ne̱me̱ so that akung iyi izi izi izi iza. Na aba hani otsoru okunechu kpongo inyi ame̱ alatso awi yafa ni. Mizenyi awa awa me̱. Maleeyi ali mada ekwoku niku apua apua apua apua apua, napu izinna kung tsitso̱, napu izi ana kung tsitso̱ napu izi ana kung tsitso̱ obaba ayo atso̱ engba kpeem ya kina apuo ka awo̱ tsitso kofu ojinyi tsitsi wa dare adare aya me̱ inina kana kana <hesitation> odemotsi abi si ako̱. Kayo oru ala angba me, pqppkayo oru ala angba me̱ ake̱ni aba hani chwi nena ko̱ chwi, keni aba hani yo̱ nena wu chwi. Akung aba angba no̱ kiko fu, ijiji anu ali kofu ni fit apu awo ko̱ba tsitso̱ ome̱ kofu koyo oru ame̱ ala angba me. Malechu aleeje adi adi adi waa wo o̱kara. Eniine na lua akpokpeebi <hesitation> akeni hani nene adeso akeni arinzi inyafe waa na nena nina aba ayo aki ende ochwi eeyi aba agba me na juyanze adeso. Olechu eeyi waa obada hada aleni iyiung <hesitation> no olechu eeyi waa aleeyi inggo abu tsatsa kung inyaha me̱, aba hani fuo, ma noru ani abi natsi, aki <hesitation> ukwro biisi ya nani fuo, yeeyi nayo nu bi isi yatsi. Pu inze̱nze̱ tsiwa, wana batsi wa, ana batsi wa. akuja akuja inisi odode na, akade o̱ko̱ aya me̱ aka mbuo ayiwo ame̱ inisi ako yata. Inisi, inisi ala ambwa akuja me do̱ itsi adewa me wa mbwo, itsi adewa me̱ wambwa, itsi adewa me wambwa. Ala ambwa ade me <hesitation> ni mezi na geyi oko̱ ba zozi tame. Itsi ala hunza me wubua bua ba ala engba kpeem akung abi iro̱ aa. Wa ala engba kpem ya, wa baibi naba itsi okuitsi tana inini kana kana kalung akpoyi ya kanung aba puopu me̱ naba achiela me̱me̱ azi na <hesitation> yitsi ame alaba puopu me̱ aba adaje aya. Ayiwo̱ tsitsi ala mbwa me inakana kana, wa geyi oru owianze, wa geyi oru <hesitation> wianze̱ ame̱ tee waba adung awa <hesitation> kali inyi ame aleni iyiung <hesitation> nimi me̱ nime adung awa ki imi isi ya wo okpehe adung okpehe yimi <hesitation> inyiyi waa ala dung. <hesitation> inyi ame̱ owreji riri he nina gi iyi me̱ kadung awa, ta abi isri e̱nde̱ are̱me̱. Wibua wowiafu adung inakana inakanaka na aremeta ne̱nde̱ aremeta nabi iji nabi fuende. Makwa aleeyi awinggo abla kwa, na bi kuna kpe kobo ibi naba azi kobo ibi naba azi ko̱bo ibi aye̱buo ne̱nde̱ ibua nina ageyi me̱ na. Na gogo ki ijiji hanini nung na kaleni meya. Niku na kpe mizaklee <hesitation> ako̱ iywi iche̱che ko̱ baka heba ba angba ya. Okara kobaka aheba yabi kume yaba fuo kaba adeta otsoneje angba no ko ize̱nze yeka no̱ ikeje ali kofu me wa yeka ikeje ali kofu ona gba inakana kana, notsitsi wanu kala imu awa. Injanje onung na do̱o̱ ako̱ me̱ so that akung